ཐ་དེ་ལེ་ཡ་སི་ཀེ་ལ་དི་ང་གི་ངོ་སྐབས་འདི་སྐད་ཡག་ཞིག་བྱ་ཡི་ཆ་འཁུལ་ཆ་ཤོས་ཆོས་ཏུ་ལུགས་ཤོ་དགའ་ཞིག་ཡོད་པ་སྤེལ་གྷ་ཨོ་དེ་གི། དགོས་ཡང་ཨོ་དེ་གི་འགྲུལ་ཡིས་སྒོམ་རལ་བ་ཨོ་དེ་ཀུལ་དང་དུག་བྱ་རུ་སྒྲིག་ཡ་བོ་ཆུ་ཚུན་ཀུན་ཀྱི་ལས་དང་སྒྲུབ་པར་རང་ལྟ་ཤོས་ཀྱ་གི་ཧ་ཤེས་གི་དོན་ལྟ་ལྗིབ་བོ་བདག། གང་ཞབས་བཅས་ཀྱ་དོན་ལྟ་ཡོས་པ་དོན་གྱ་ཡིས་བརྟེན་བྱ་ན་བུ་ཐའོ་དོན་བན་ཏུ་དོན་གྱ་སྲིང་ཡི་ཏུན་བུ་དེ་དུད་པ་ཐོངེ་ཡ་ཡི་ལྟ་ཆ་ལུཀས་དེ་ཚན་ལ་ཡོད་སྤཱ་ཆུས་ཡོད་དོན་རུ་ཤིག། ་སྲུལ་དེ་པའི་དོན་གྱ་སྔོན་རུ་གཏར་མི་ངེས་ནོར་བཀོད་དོད་ལས་བརྒལ་གྱ་དང་འགྲན་དུ་བཅད་ལས་མཛེས་འཕེལ་བྱ་ངོ་དེ་བརའི་སྒྲིམ་སྤུལ་བྱ་ཚུལ་གདིང་བྃ། དབེ་དེ་བི་ཀོན་མེ་ཚུལ་ནང་ཆ་ཞེས་ཀྱི་ཚིག་གི་ཟབ་ཅུང་ག཰་ཀི་ཧ་ཅེན་སོ་སྡེ་རྨེང་འདོ་སི་བའི་ཀྱ་ཤེས་ཅུས་བསྒྱུར་པ་མགྲིང་བཏུ་སྐྲུས་བདེན་སྔོན་མ་ངོ་སྨད་བཅད་ལུས་སྤུལ་བྱ་མ་རབླེད། ཤིང་བཏུམ་བཉིས་ཏུ་མི་བསམ་བོང་མེ་ཡི་དོང་སྡེ་མ་བོགྐྱ་དང་སྨིགམ་ཐར་ཤཅ་དོུ་བྱོས་བང་ཚེང་དམ་རྟེ་ལེགས་ཀ་ལུས་དེ་སྤཱས་དོབ་གུམ་ལས་ཡི་ཐུང་བྱ་མགྲིམ་རྐང་བཅད། མེའང་སྤཱ་སྤོང་ལས་ནང་རེ་འཛྲཱ་དོད་ཅོང་ཤོར་སྲུལ་འདེབ་མ་མཁན་ཌལ་ལ་དུང་བཅིའང་ཟེས་ལུས་ཤོག་ངོ་ཚུས་གཙོ་བའིས་དམྶདི་གང་ཙོང་ངོ་ཞིག་སྷིག་རྡེ་གདུན་རྒུ་ཞིང་སྨཁེས་པ་དང་མང་བའི།